بي النسبة لي الحيوانات الاليفة نحن ما قعد نربي يعني ماحصل ربيت لي حيوان أليف كده عشان يكون معاي يعني مره حاولت أربي كلب وما نفع معاي وتاني ما ربيت في حياتي ماعندي حيوان كده ربيتو يعني ممكن أربي حيوان لي السعيه يعني عشان اضبحو يعني عشان نستفيد من لحمو من لبنو وكده لكن حيوان أليف عشان نربيهو معانا في البيت كده مافي مافي لا ماعندنا ماعندنا حاجه زي دي